La aq'ab' peet naa natz'ajab' bien reh natz'ajab' bien tenes ke nakojom xaboon je'tii qatz'ajam pan piila qakojom jenaj nuntz'ep ha' pan qaq'ab' después nakojom junaj xaboon ya sea liquido o ja'ar pan jenaj cha presentación wulmood nakojom la xaboon natz'ajam bien desde este chiriij pan yejaal pan yejaal aju' q'ab' naa naye'em k'eh je' naye'em k'eh vueltas je'tii vueltas y después nakojom k'eh ha'